Buning uchun albatta sizlarga mukofotini ham yetkazaman. Albatta loyihamiz muvoffaqiyatli bo’lli. Rahmat sizlarning barchangizning ishtirokingiz uchun ham, kelganingiz vaqt ajratganingiz uchun tashakkur.